Ga ndura da lugangu naka kra dam ma fide ga mu nu miya wanun gu kindu naka nra gu fau gutunu ngen wanun ngel lu gen ngel naka kra mungel gufe nu gutu nel halla wulingu ashi gani jo nau wa bula nga dan bula nga dan na fuderu bulangu ishenu gu fataskam atau yo yau isiji ganai ngo ada ga yegg unai kanau kra ru ngula gudu ngu gushe nau umm ukra ga do krakai rai ahi do aa halla wushi dun okra rai kra ngu ika kungu na aji bay o juji ja ngo da ga kanau kra do ngu laru gadu ngu gusnau aa kran aji au wai halla nan gu gushad kung u nay a ba guka kra umm wanu kra lugun ashal kungu na yasho wo kranu kaija ngu gasha gu nau ya umm kra mashod hiyara da bu hiran fadan gu atu magagu nutu magu <noise> ndusho lugun gun aka kro yo halla wuli nguna ngu ashi gani jo nguru na wal jo lugu ngu nanni gure amma huru kraro mungu tatu nu ga nau ngo ada ga kra yo in gu daida ran umm ngo ada ga watte ngu kara goi awaruyar do gusha lai nau kra a kura goi aworuyar do gusha lainau kra a kudu ndul do lugun gel ago nga nuka kra du ngel gaja nau kra ya amm yoi mungu din ga wushe goi umm ngo aada ga wutte mu mangu kine nashi ga ni jan ngen kra ma decida ran ma kada kra madan nga affiso sui ngu washa guy o ngen lugan gu hai in kra mun gu nu nuku mu laiyan hibini hayo ngen lugun gu harn kra mu nu kumu shini kingen luga ngu hain kra mungu nukumu. Akuamuhim kra fadungu a har an dabu y aba halla wulingu kin ash dingu ashigani jo naka kira ya ngu naka kra gangu di ada au ashi gauni ja ndu gu do lugun gu aka kra ngu nay a dumu waya sai kmania nusha ju gai nga mgaji angala ga lug u ngude go din gu gan go gutta din gu gan go gutta lugun nga gulgo dumu ganu daraja haba gu wai go gudan daraja lugu haba butat nffan gagu ngen gu nu dora ja umm lugungu naka kran da tton ada halla yo migoo da buy a jai do lugungu naka nra yo ga mu gamuru nga lugangu naka kra go dan ngu gafenu gashi gan dian gushe nu ga nda au wushi gagu ngo dija amma lugun gun aka kraya ya gamu fan du ada miya manu nga kindu naka lera ga gamun du kwaya maga gunogan gaija amma kugungu naka krago umm lagan gun aka krayo <noise> da na wanun gu gamu fawan miya kindu lugungu naka nra fede amma lugung naka kra ya gamun miya wanun ga kujiji ngo ga mun miya kindu naka kraya gakra yoi ngu ngunan dune yoi ngu ngu nana la gan ngu naka kra gamun miya ai gulishi ru boshi ga a wusshe gujugu bashi garure gal gajagu a wushe gujugu gishi gara is gal ga jugu boshi a garu waamuni fullai fullai boshi aru goi gu ju gi ashi garu yo ada ga lu gun gun aka kra yo ai gulish jaga <noise> umm kra ma yoi ngu faidax ga lugungu umm yod aga watte gu gu ngu naka kra ma dan ma natu mai ja akula ndu rag u do. Lu gun gu hauz krama danma umm hibini han ganu ngen injili an dan du lug u ngui de gutte yak oh ni sui nga ku ngen hain fadu ngu yikogu shini ki ngen hain fadun ngu ishigu umm yo ada ga luganga akulagu anni bare nga bare ngen wanun ngu nak kra ga akula nda bare aku la ngundu kra mu hibini luman ngen akulo ngundu tramu shi ni ki ngen akula ngundu kramu ngo daga kran du do lugungu ago nga ashalai aka gu du umm mutal walan kra du ika kra yaka kra yangu addi mani umm halla yo man nau affido lu gugal naka kraya damma akala affi an daya ashal da faru affidoya ngo da ga ndu shon gum on mman man nau kokari du mutalau wulu mudu ika kradu yaka kra ngu dai damu go dai mu ta nau bono yoi angu wam muta nau din gu mushi bu a au umm yoi ngu mun nan ngo ade ga watte yo din ga kino nashi gani jo anga yo wakman yoi nga shiga bu won umm ga kra ma dan ma di affira nu akutaja ga ru ngudu lugu wan naka kra yang u affima gani naka kra ngu yon a yal tai ja ba ngundu kra mu y aba ali gagu nga gan luha nga gu go bana affiso kra ga ka nga gutta ban aro ngu halla duran migau ngu yak aura yon guru namare nau yo hall ana ma buka nga dan naru nau huru diju ron gu nau yoi ron gu nau. Ga wanu kra kra yangu du nai yi kal kudo ya ngo ada ga kra mungu na ru nunga kra musha lai nau wa karu ngula umm ndu do lu gun gu akka kra ngu kmani ga musha lai nau wa kura nguladu umm yo hibini luma ngu mashegu yon gen musha lai nau wa kuru ngula du lugangu habi luman ng ana ngen nihibi umm luga mgu an shani ya nga nun gen nan guru nga mujai nau ngara ya umm wulamma ngu yijai nguru yaru ngundu umm ngu yijai ngura yaru ngundu umm gadu ndu gudo lu gun nga ashal din nga nun ngu habi ham ngu dai welan ika kra umm ada kra ngu nashi gani jo ilmuyo gushal ja ngu affi gudo dingu offiso nan gan mbauduru ngundu umm umu wa gushal nga ralabiya amono gash halja nga kin din ngu na labiyya amma gas halja nga kin din ngu na kin di an kin din gu gushe guya umm yeshe gu ga muni do kin din gushe gu yaru ngu ndu lug u ngu halla halla go din ngu kine wuka yo lu gun gun aka kra ya ng hagi halla a nga dari ye shi ga gu di ado nga ango she adari ngo she adari do shai lugun guna ka kra mu sai lugungu naka kra mun gu nushaga yo da ga dai fudun gu naashigu yo yoi ngu yoda ga wotte munnan gu halla mu kayo di korongu halla nashi ganii jo nga yo wake nu ru ngundu wa wunu bain nandu ngandu kurid jaga bi agar. Fudun gu saudiai ra agoi nngayo natsai gani ga nga sho wakeno kurid dusiku umm ngun du min ti gakkunnu ngu namai naijo yoingu watte umm din ga nashi gani an ga gu watte nga yow a ve nu kurid ga din ga nga ikaiya ngu gutte yay a tulamda ma go ishalai ta gan tulam damma masha lai nau ta gan ja nga damma wanun gu ngu ndu migau wa mukulai lu nguna nguwa da ga tula m ndam na wu jau ngu mukulo ya amma halla tulam ndam mahanai nau gai yoro nga yama yau yen bin yau ishiji ga tulam ndam ma yaha mai jan ngeyiha mai shafi so ngu yoshi ga mungu aa da mu yednari du goi maihi dunai yedna du goi yedna ba a yooo nda wanei? Wane so ya ba yedna yoo dune sori ngo kari anai ada ngo dune sori yai ngai ada ngo dune sari halla yon a je da bu amma wanu dinndu ora goshe yedna nga lugangu nu no gagu gai ja do akul amma halla yo ggashe yedna nga ado seri dau ra dindu yaka kra ra gutteri a do doru affagau sori duro ndu yedna ngel yen harka umm halla ye na muta ngen akul yedna ngu dan gu fa dau wa ga yen funanu hayadu ngen akull ango daga dai musa lai nai nau ta gan du m salai nau ta gu ja ma ngu madu dai man nau wela mu ga du dai ijandu ngula.